oyiro oma dɛmu ho terme nɛ tete wa tawe a employer ho'a o terme yɛsi protection de l'etre humain meme yo'o termeso tawe a employer paseke wa jara ho environnement wo wabɛ jara ho environnement oro nicozo yɛrɛ mi tena mu cara o nicozo mitena mu cara obɛ ma mube yɛre ho nicozonɛ lo nicozonɛ mini tunwa dɛ oho mu cara paseke bewobe nɛ mini tunwa omu mute oro nicozo temu obɛ mare don wa proteger a wa environnement wo wabɛ proteger wa environnement owo o nico oro wa yɛrɛ mitena wa womu han obɛmare wa wo wa mo naforo wo wa bɛ mo naforo wo o nicozo yɛrɛ mi tena mite lo womu yan